Banij ñaan mëmparar banij këduna jeej ngëbeñuwar karansir ngul kabá bëliyëng. Këmaŋ këlik mëlik këţíj këkon dí ngul këţú omo ubá këyak iko. Mënjá mënfañ icak amënkëma mënjënţan këluţan dí ubeñuwar wuŋ, amënfañ amëkëma mëmbá bëliyëng këgant yul këmaŋ këkayan. <noise> baloŋ cí ebënijaran kabanku iko indiţ yunk bëjeej yul kasincëna kabanku ikëma ujënţ.